Laha aminakahy manokana, ara-dalàna avao aloha gny mampiasa biby amy fialam-boly, satria mialavoly koa zany biby reny miaraky amy olom-belo. Fa misy avao koa zany n'olombelo sasany manararaotsy amy fampiasa azy regny. Zay vasa ro mety tsy haara-dalàna azy satria ampiasany amy tokony tsy ho ampiasà azy biby rey.